diin, raab, birab, binnar, binnung, burkun, burbeer, farfada, ti̱rkamo̱, komo, she diin <noise> sher raab sher birab, sher binnar, sher binnung sheer burkuun sher burbeer, shẹr farfada komo rab, komo rab na diin, kumo rab na raab, komo rab na birab, komo rab na biinar, komo rab na binnung, komo rab na burkuun, komo rab na burbeer, komo rab na fardada, komo rab na tir kamo, ko̱o̱m birab, ko̱o̱m birab na diin, ko̱o̱m birab na rab, ko̱o̱m birab na- bi- rab, ko̱o̱m birab na- binnar, ko̱o̱m birab na burber, ko̱o̱m birab na farfada, ko̱o̱m birab na tirkamo, ko̱o̱m birab na- ko̱o̱m binnar, ko̱o̱m binnar na diir ko̱o̱m binnar na- nu rab, ko̱o̱m binnar bɪrab, ko̱o̱m binnar na- na binnar, ko̱o̱m ko̱o̱m binnar na binnung, ko̱o̱m binnar na burkun, ko̱o̱m binnar na nfarfada, ko̱o̱m binnar na ntirkam ko̱o̱m binnung, ko̱o̱m binnung na diin, ko̱o̱m binnung na- na birab, ko̱o̱m binnun nab- nab biyab, ko̱o̱m binnung na <noise> bin ko̱o̱m binnung na binnang ko̱o̱m binnung na- na binnung, ko̱o̱m binnung na burkuun, ko̱o̱m binnun na nfarfa na burbeer, ko̱o̱m binnun na ntirka mo, koom binnung na- na ko̱o̱m burkun, ko̱o̱m burkuun na diin, ko̱o̱m burkun na rab, ko̱o̱m burkun na- bin- na birab, ko̱o̱m burkun na binnun, ko̱o̱m burkun na nfarfa na- bin- na burkun, ko̱o̱m- bin- burkun na bin- na binnung <hesitation> ko̱o̱m burkun na- nab- na,